जीपीएस क होते मै तुमान ल समझा सकत हो। जीपीएस एक ऐसा यंत्र होते जेकर मदद लेकर पता कर सकत हे। के हम कहा हो जीपीएस कैसे कम करते मै तुमान ल बता सकत हू। की जीपीएस उपकारा हमर फोन के साथ बात चित कर सकत हे। हमन लुकेशन पता करते जीपीएस के उपयोग मै तुमान ल बता सकत। हो कि जीपीएस के उपयोग रोज मर्रा के जीवन में कर सकत ही गाड़ी चलाए। समय यात्रा करत समय या किसी दुसर जगह के खोजे समय।